Magnova fa- fandrahoa sakafo e fampiasa e sira vaingany, eo ame toeragne sira vovony, satria: raha ampiasa sira vovony zao da, <hesitation> sakafo misy ranondranony e tena sara apesana azy,.fa ny ho an'gne sira vovony: de sakafo ridritry reny.